<noise> Da laharam-pahamegna vao izy ka ny fiaignan'olombelo toy izay ny agny biby <noise> satria efa arake voalazagne baiboly da ny olombegna natao hanjaka amin'ny amin'ny zavaboary naharian'gne zanahary, dikagn'izay zashy laharam-pahamehagna ny olombelo toy izay gne biby satria ny olombelo mibaike biby.